Ni̱bi̱ di̱ maa yu̱m bi ke̱e̱di̱ so̱ wo̱m mi̱ nkiyering bwe̱ndu̱ mi̱ yaari̱ng de̱ a ti̱me̱ ka a kangka lo̱o̱ nu̱ba Maa a ka fu a ti̱me̱l keltinga ka a timel Gombe ka a kam time kar di̱ wu̱ko̱ di̱ shi̱ saa nyii ke̱e̱di̱ she̱ ko̱du̱ mi̱ kun mi̱ bịi̱le nyine we̱na Baal me̱ wu̱ a Lamba e̱ din she̱ so̱ di̱ Abba mbwe̱l bi Baba me̱ ko̱du̱ mi̱ kun fu a- a lo̱o̱ nu̱ba Maa atti̱n mi̱ kun de̱ Babal me̱ di̱ yaa naki̱n ne̱ Soja me̱ lam dikkin a maa sobote ko̱ maake̱l sobote she̱ ni̱bi̱ nyanki̱ shi̱ fam din tu̱u̱ kuna aji din yang aji bɪnnaar fam din tu̱u̱ kun bi̱nnaar yang aji burbeere fam rab suu ko̱du̱ mi̱ lam dikkin ti̱ng yang tacçɪ a- a mi̱le̱ bini din na won tirkamo na koom burbeer na din yaa mi̱ kwe̱e̱ti̱ na koom burbeer na burbeer mi̱ faa bu̱ dikkin ni̱bi̱ nyokel me̱ mi̱ di̱ yaa di̱ maa daa bi̱raab suu ko̱du̱ she̱ be mi̱ maake̱l le̱ fuu. mi̱ maa fuu e̱ mi̱ kune mi̱ yang a Lambam ko̱ mi̱ yaa Lambam e̱ yaa mi̱ faake̱l le̱ shi̱ ti̱ye̱l me̱ kati̱ Abba mi̱ yim we̱ mi̱ dikkin a maa sobote mmaati̱n mi̱le̱ rab me̱ maashi̱ mi̱ kwandi̱ de̱ mi̱le̱ rab e̱ mi̱ so̱ mị saa sabu̱ti̱ a lo̱o̱ mi̱ sawe̱ bu̱ti̱ lo̱o̱ be mi̱ faake̱l le̱ ne̱e̱ mi̱ so̱ wo̱m ne̱e̱ mi̱ maa maa sobote so̱ wo̱m mi̱ to̱o̱ ko̱ adal me̱ Awawu tu̱mkel me̱ na fam din so̱ yaa nyi̱ye̱ na nanal Kolo a Kujuba mi̱ yaa de̱ yaa mi̱ dekkel fam din mi̱ dikkin ne̱ me̱ a maa sobote mi̱ nyanki̱ shi̱ mi̱ nyanki̱ de̱ me̱ maa sobote me̱ maa sobote mmaati̱n ne̱m mi̱le̱ alam adal Awawu yaa yaa bi nanal Kolo nanal Kolo so̱ wo̱m mi̱ wo̱m bu̱ye̱n mi̱ yaati̱n bu̱ ke̱e̱mi̱n ni̱bi̱ yaati̱n ke̱e̱di̱ a fi sobote ni̱bi̱ nee bun ni̱bi̱ nyokkel me̱ a fii sobote mi̱ cere lo̱b mi̱ sabbu̱ti̱ bur fo̱no̱ adiyeshin ko̱du̱ ni̱bi̱ tacci̱ maa sobote mangke̱ na nyanku̱m e̱ fo̱no̱ be ni̱bi̱ ndekkel me̱ mi̱ dikkin di̱ shi̱ mi̱ tacci̱ maake̱l le̱ sobote ko̱du̱ mi̱ kwe̱e̱tɪ maa sobote be mi̱ kune mi̱ yang Yola mi̱ yang fii lamke̱l le̱ she̱l maaki̱n she̱l nu̱ku̱n yaa me̱cce̱ fo̱ro̱. Mi̱ yaa de̱ yaa mi̱ yang a fii maakel le̱ naki̱n ne̱ bob so̱ mi̱ cubbun bini din yaa mi̱ dukku a dur bu̱ti̱n na mi̱ di̱ kwandi̱ di̱ ke̱e̱mi̱n she̱ son tarau mi̱ tangka cubbu shi̱ na sholi cubbu shi̱ she̱ mi̱ bwara yang ko̱du̱ rab mi̱ bwara de̱ mi̱ bi̱yo̱ko̱ lo̱o̱ be mi̱ maa she̱l dagme mi̱ sabbu̱ti̱ yaa mi̱ kwe̱e̱ti̱ shi̱ mi̱ kwangdi̱ naki̱n fo̱o̱re̱ di̱ yaa lu̱ss mi̱ so̱ ni̱bi̱ nyangki̱ nyangki̱ye̱ tarau le̱ me̱ nu̱bu̱ so̱ manager ke̱n naki̱n wu̱ di̱ yaa Jos ko̱ yatti̱ le̱ me̱ di̱ kara mi̱ lam bi̱yo̱ko̱ a lo̱o̱ mi̱ sabbu̱ti̱ a lo̱o̱ na miye be mị faa a lo̱o̱ dur nye̱ kẹe̱shi̱ Battile mbi̱yo nyi̱ye̱ke̱l me̱ kada yaa mi̱ tobbungshi̱ ndekel kobo bi̱nnu̱ng nnyi̱ye̱ke̱l me̱ fiye sande bwalu̱m mi̱ kunkel me̱cce̱ mi̱ sawe̱ bu̱ti̱ a lo̱o̱ wo̱ro̱ di̱ shi̱ me̱cce̱ le̱ me̱ wol rab e̱ mi̱ cer a tame̱ ko̱du̱ be mi̱ tacci̱ maake̱l mi̱ kun de̱ be mi̱ lamke̱l sobote kab e̱ mi̱ yang a keltinga mi̱ yaa a keltinga mi̱ maake̱l le̱ sobote nyi̱ kwe̱e̱ti̱ de̱ a kam ne̱ sobote nyi̱ maashi̱ ko̱ nyi̱ kune nyi̱ yang fii maa su̱wo̱ki̱n a Bauchi nyi̱ yaa Bauchi nyi̱ yang yang e̱ ke̱e̱mi̱n ne̱ kadi̱we̱ di̱ we̱l yang na sabu̱ti̱ nkobo burkuun burkuun. <hesitation> Ni̱bi̱ kamke̱l me̱ kobo burkuun burkuun mi̱ dekkel kobo bi̱raab bi̱raab mi̱ nyi̱ye̱ na fang she̱l kwiikin mwata kobo bi̱raab bi̱raab le̱ nu̱bu̱ nyi̱ yaa yang diin e nyi̱ yaa de̱ alam bu̱wo̱ nyi̱ yim diine mfang kuur man ka shwake̱l kẹe̱min shwa ke̱e̱mi̱n nyi̱ yaa yaa nyi̱ cu a Bauchi e ke̱e̱mi̱n mangke̱ ni̱bi̱ i- yaa fii maake̱l su̱wo̱ki̱ne̱ nyi̱ kwangdi̱ su̱wo̱ki̱ne̱ nyi̱ faa bu̱ a suu fo̱o̱ro̱ fiyen fii kadi̱we̱di̱ so̱ nyi̱ye̱ shi̱ne̱ ke̱e̱mi̱n ne̱ she̱ mi̱ kiye ke̱e̱mi̱n mangke̱ nu̱bu̱ yi kanadi̱ e di̱ yi kanadi̱ nu̱bu̱ mwi̱i̱ bu̱ yi kanadi̱ de̱ mi̱ lam kubo a sang ti̱b ni̱bi̱ mi̱ nyanki̱ shi̱ ko̱ nyi̱ sabu̱tɪ e̱ Yamba be mmaa naki̱n ne̱ she̱ nkale me̱ be mi̱ faa daku̱mki̱n a tu̱ro nyi̱ yaa do̱ be mi̱ faake̱l makaranta yang Azare to̱o̱ mi̱ de makaranta wo̱ro̱ mi̱ nyi̱ye̱ shi̱ na Abdu Abdul le̱ kawo Magaji mi̱ so̱ shi̱ yaa wo̱m mi̱ da mi̱ yang maa ke̱e̱shi̱ to̱o̱ nyi̱ we̱ nyi̱ we̱ nyi̱ we̱ nyi̱ we̱ di̱ shi̱ be mi̱ faake̱l le̱ makaranta le̱ yin a Bauchi mi̱ faa makaranta le̱ yin ne̱ mi̱ tangka maashi̱ mị kwe̱e̱ti̱ makaranta yin ne̱ nƴu̱ku̱ nyi̱ yang kwe̱e̱ti̱ she̱ be nƴi̱ kwe̱e̱ta Gombe nyi̱ sabbu̱ta Gombe be nƴi̱ kwẹe̱ta naki̱n ne̱ makaranta le yin a Gombe. Mi̱ ta naki̱ to̱o̱ kam ne̱ naki̱n ko̱nu̱n nwe̱na fiye nai̱ wu̱ nƴi̱ yaa fii sobote a kam ne̱ fiye bwe̱ndu̱ mi̱ tacci̱ yang e̱ mi̱ tacci̱ yang fii sobotol me̱ Mallam Sidi Yaa nyi̱ fa fa ke̱e̱shi̱ wu̱ndi̱re̱ nwu̱r wu̱r Yibo <hesitation> wu̱r Yoruba so̱ din she̱ so̱ di̱ Kike ya nyi̱ faa wu̱ro̱ she̱ na yur di̱ shi̱ wu̱ro̱ ndekkel she̱l wu̱m nyo̱ko̱ she̱ nyi̱ye̱ke̱l nye̱ na mi̱ na Haruna Jaman nyi̱ maa naki̱n wo̱ro̱ nyi̱ kwẹe̱ti̱to̱ be nyi̱ kwe̱e̱ti̱ de̱ nyi̱ sabu̱ti̱ to̱k be ni̱bi̱ tu̱mke̱l nye̱ mi̱ cero de̱ be ni̱bi̱ tu̱mke̱l nye̱ daga Gombe nyi̱ yang to̱k nyi̱ bi̱yo̱ko̱ Tangale nyi̱ yang sottu maake̱l sobote nyi̱ maa naki̱n ne̱ sobote Tangkale̱ nyi̱ kwe̱e̱ti̱ shi̱ daga be nyi̱ kwe̱e̱ti̱ de̱ to̱k ni̱bi̱ be tu̱mke̱l me̱ to̱k nyi̱ sabu̱ti̱ a Bajoga asibiti le̱ Bajoga yaa mi̱ maa naki̱n a Bajoga yang na me a Bajoga mfaa me lam kumyo ko̱ kumyo wu̱ nnung so̱ shi̱ bi̱li̱ng ye̱ bu̱ yatti̱l me̱ nkaraki̱n mi̱ yaa di̱ te̱re̱l me̱ rab me̱ daam a dur sakdi̱ le lo̱o̱ yin mi̱ faa bu̱ maake̱l sobote a dure karayatti̱ le kumyo wo̱ro̱ daga diyeshin be mi̱ faa kusam e̱ mi̱ sabu̱ti̱ be nyi̱ kwe̱e̱ti̱ke̱l sobote lo̱b be mi̱ sabu̱ti̱ sobote we̱l rab e̱ she̱ nyi̱ tacci̱ maashi̱ nye̱ maashi̱ be ni̱bi̱ ye̱shi̱ so̱ to̱o̱ nyi̱ yaa yang fii maake̱l ke̱e̱shi̱ naki̱n wu̱ diin e a Azare daga be nyi̱ kam de̱ nyi̱ faa naal ke̱e̱di̱ so̱ ni̱bi̱ yang nyangkike̱l fang tu̱mke̱l shẹl yaa me̱cce̱ kẹe̱mi̱n she̱ <hesitation> naira kom farfada kom farfada. Ko̱ wolyong nyi̱ fang maa sobote yaa nyi̱ fang naki̱n nyi̱ yang maa daam burbeer so̱ yang nyanki̱ke̱l nye̱ naira kom burbeer burbeer nyi̱ so̱ a to̱o̱ ma nyine fang tu̱ngke̱l ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r kowane fo̱o̱re̱ ni̱bi̱ nyi̱ye̱ kom farfar ni̱bi̱ nyi̱ye̱ kom farfar di̱ wolnong ni̱bi̱ nyi̱ye̱ nyine kom burbeer a kam ne̱ sati to̱o̱ yati̱l nye̱ nkaraki̱n to̱o̱ a fo̱o̱ro̱ ti̱b ni̱bi̱ nyaa bu̱ naki̱n she̱ ko̱du̱ be mi̱ tacci̱ naki̱n ne̱ to̱k nyi̱ cere nyi̱ sabu̱ti̱ a naki̱n a bwe̱lka Nafada we̱na kayukal le̱ Nafada a be̱e̱bi̱ lo̱o̱ ti̱b- ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ Nafada di̱n she̱ so̱ Jigawa fere yabdi̱ tii nyi̱ yang yaa nyi maawe̱ te̱re̱ rab a we̱ mfa ni̱bi̱ di̱ maake̱l le̱ bo̱ko̱l me̱nse̱mi̱n nyi̱ kwe̱e̱ti̱ we̱ de̱ nyi̱ sabu̱ti̱ te̱re̱l nye̱ rab to̱o̱ nyi̱ sabu̱ti̱ lo̱b be ni̱bi̱ tu̱ngke̱l le̱ me̱ a bwe̱lka ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ tu̱u̱ kun a Shonko so̱ Shonko Sarkin Yaki nyaati̱n a Shongo Barde nshu̱u̱ti̱n a- a Mallam Sidi to̱k mi̱ sake sabu̱ti̱ be mi̱ mbi̱yo̱ a Gadam na Bojude kar bwe̱ndi̱ mi̱ maa naki̱n ne̱ na Kwami daga we̱ mi̱ nshu̱u̱ki̱n a ke̱e̱shi̱ be ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ wu̱ diin e so̱ Nroddo a nyi̱ shu̱u̱ki̱n nyi̱ yang ke̱e̱shɪ fiye so̱ Nchakamindari nyi̱ shu̱u̱ Chakamindari e nyi̱ nyang a Galdimari to̱o̱ daga Galdimari nshu̱u̱ta a kauye le̱ Abuja ni̱bi̱ nyal shi̱ so̱ kauye le̱ Abuja fere ne̱m ne̱m na Akko ko̱ shi̱ ma mi̱ ma ma naki̱n a we̱. Ko̱du̱ mi̱ kwe̱e̱ti̱ naki̱n a we̱ mi̱ sabu̱ti̱ adiyel sabu̱ti̱ le̱ me̱ mi̱ sabu̱ti̱ a naki̱n e̱ lo̱b be nyi̱ cere nyi̱ yang naki̱n nyi̱ yang nyi̱ yaa a naki̱n e̱ nyi̱ yang a bwe̱lka fere bwe̱lka Bajoga nyi̱ maa tu̱u̱ mma te̱re̱ rab a Bajoga to̱k daga Bajoga ni̱bi̱ ntu̱ngke̱l nye̱ to̱k nyi̱ sabu̱ti̱ a Dukkul nyi̱ fe̱ri̱ng fiye nai̱ a bwanti̱nke̱l Dukkul we̱ na ke̱e̱shi̱ fiye na mu̱ di̱ bul a na mu̱ di̱ bul a fere diine din din lo̱o̱ din lo̱o̱ she̱ mi̱ di̱ tab fo̱no̱ na mu̱ yaa di̱ a ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ she̱ we̱ na nu̱bu̱ kuudu ko̱du̱ nyi̱ yaa de̱ ni̱bi̱ she̱ nyaati̱kel le̱ nye̱ a sang fangkiye fangkiye so̱ to̱o̱ nyalke̱l be̱e̱bɪ nu̱bu̱ kuudu shii mi̱ tab nu̱bu̱ she̱ so̱ to̱o̱ ku̱ kuwo nu̱bu̱ ko̱ fang naki̱n ko̱ so̱ ɪhn so̱ na di̱re̱ din ne̱ shiye di̱ maa wurun dur di̱ mi̱ nyi̱m di̱ ku̱m alam so̱ a ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ she̱ we̱na shii nu̱bu̱ kuudu wo̱ro̱ na di̱re̱ kung nunge nkuwo yidde di̱ ma yidde ndakko ka ye̱le̱ na swane̱ to̱o̱ nyi̱ maati̱n naki̱n wo̱ro̱ kwangshi̱n mangke̱ na ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ mfaa nyine di̱ nyi̱ kwe̱e̱ti̱ naki̱n ne̱ nye̱ nyi̱ kuno me̱cce̱ nyi̱ sabu̱ti̱ be yiringmin ne̱ nye̱ to̱o̱ adiyel nangshi̱ be mi̱ yaa bwe̱l me̱ <hesitation> bwe̱l nye̱ Bom maake̱l naki̱n ne̱ soja a Lagos e̱ yang maa naki̱n di̱ shi̱ be nyi̱ kungkel me̱cce̱ nyi̱ yang a Lagos.